السلام العالمي يمكن تحقيقه إدا <hesitation> تكاتفت كافة يعني ال- الحكومات <hesitation> ل- إنها تجتمع وتحاول كل إنها تحل كل ال- ال- الخلافات والأزمات يعني بالطرق <hesitation> السلمية، وت- تحقق يعني <hesitation> ال- نوع من العدالة الاجتماعية هيكي يتحقق السلم العالمي.